اذا عندك بيضة مسلوقة، تحززا وتخليها ابطن صموناي ،- وارجع حززلك طماطاي وهم خليها ، وحززلك بصلي وخليها هم باللفي بالصموناي، خلي فوقاتم صاص او عنبا او كتجب اي شي، وهاهي